Kalkuleto kam kuugal mum kangal woni gam waɗugo hiisa no mbaaji, gam hawtugo, koo ittugo, koo sendugo no mbaaji, koo kala hiisa ko nanndi en.